wodi aleyaho, wodi mutaho, wodi pulle, wodi bishi, wodi shuwaka, wodi salad, wodi lalo, wodi hako nyeɓɓe, wodi hako kumbi